kɛndɛ́ feŋɛ nu anu bɛ fiya lɔ, suɛɛ nu bɛ nu, kɛɛkoe bɛ nu, jɛima a kee anu bɔɛ nu bɛ saɔ anu bɛ lɔŋfeŋ kpao naã anu ya lɔ, anui sɔma wa kɛ. Kɛ ai jɛɛlɔ, <hesitation> feŋɛ a bɛ- a bɛ lɔɔ fiya lɔ, a wae ti lɔɔ wundee yɔ wa ai ti bee na. Kɛkoe, kɛ lɔ <hesitation> feŋ kɛnu pewoe, anui sɔma wa kɛ, kɛ ai jɛɛ lɔ toláa, toláa waigee jɛima a kee a be kiɛ, kumu pɛɛ nuu keŋɛ laa bɛ, ai ti lɔɔ, anuĩ ti suwaŋ suwaŋ na ya a fɛɛ nyee kiimu lɔɔ <hesitation> suɛ bɛ, kɛ suɛ ma, anuĩ koko ya wa kɛ, anuĩ ti sunduɛ ma ani beea. Jɛima i ke anu bɔɛ nu bɛ saɔ, anuã nu wae anu bɛ bee na, kɛkoe, toláa, kɛ lɔ feŋɛ kɛ mu kpɛɛ bsae, anu bɛ lɔɔ bee na wa anuã <hesitation> anui lɔŋfeŋ kpao, anu bɔɛ nu bɛ saa, anuĩ lɔŋfeŋɛ kpao wa anu yaa lɔŋ. Keláa, kɛndɛ́ feŋɛ nu mɛ nu anu be kikɛ jɛima. Keláa i sɔma wa kɛ ai táa gbasa kɔiɛ lɔ ai kɔ fɛma a yaa lɔŋ, kɛkoe i sɔma wa ai táa gbasa kɔiɛ lɔ ai gbasaa fɛma ai ya lɔŋ, feŋ bhii nu nu kpɛ basae, toláa pɛɛ a be kikɛ, kɛmu lɔɔ báwaa bɛ, báwaa bɛɛ, hiŋi pɛɛ bɛɛ i kuŋ <hesitation> i kuŋ taĩ beya báwaa ye, ai to wakɛ lɔŋfeŋɛ na ai toa hãti samaãĩ kpɛ. Kɛ mu báa pɛɛ bɛ, ya báa kɔe chasi ai to wa kɛ lɔŋfeŋɛ lɔn na hãti samaãĩ kpɛ ama, chasi bɔɔ be to, kɛndɛ́ fɛɛ kɛnu pɛɛ tiɛɛ a be kikɛ. Kumu pɛɛ mu bɛ nyiɛ, muã tiɛɛ nu anuĩ ti baãma, <hesitation> anu bɛ beena lɔŋfeŋɛ anu ya a kpao wa anu ya a lɔŋnda. Wúuɛ feŋɛ lɔndɔ́ mɛ nu, kɛndɛ́ feŋɛ mɛ nu a bee kikɛ lifiɔ, wúuɛ be kikɛ, pookonde, a be kikɛ, ai kii bee na wa, pookonde i kii bee na, konde baba mɛ nunu ai ki bee na wa, ai va tólaa ma, kɛkoe, báwaa, báa, kɛ ai jɛɛ keláa, keláa pɛɛ be kikɛ, keláa ai kii bee na wa ai toa samai kpɛ. Kɛ ai jɛɛ lɔ kɛndɛ́ feŋɛ kɛ nu nu kpɛɛ basae bɛ wɛ, anu bee kikɛ anuĩ to lɔɔ bee na wa ai toa lɔ samaã i kpɛ anu ma. A bɔɔ ai ta, mɔɛ to bee na wa ai ta ai fii lɛɛ lɔ anu ya biya anui yaa faa. Keláa gee kpɔ, tai bɔɔ kewa ni keláa, muã mɔɛ nuĩ ta wa kɛ fiya lɔ anu yaa kɔhɔ anuĩ naa la, kooko be ti a mai, a fae lɔɔ kɛnu nama ee anu ta kiya wa- kambá a nu ta kiya wa bee anu ye saŋ bee, muã mɔɛ nu ya a biya wa kɛ lɔɔ anui na a la kɛmu mu yaa fɛma mu ya lɔŋ. Soo kɛndɛ́ feŋ bee nu nu kpɛɛ mɛ nu na la taɛ anu ma naã nu jia, báwaa, keláa, toloe, kɛ ai jɛɛ lɔ toláa. báwaa. kɛ tiɛɛ, kɛ ai jɛɛ lɔ kondee, pookonde, pookonde pɛɛ kɛndɛ́ feŋ mu a bee kikɛ, ai to bee na wa samaĩ kpɛ a ma. Pookondee a bee kikɛ tuŋ a ta kɛndɛ́ feŋ jaa lɔ, ai tee bee na wa, hiŋi gee a toa bee na a <hesitation> ji taa kaŋ, ai to kɛ ji mɛ nuɔ bɛɛ samaĩ kpɛ a ma a bee sa. Kɛ mu lɔɔ kɛkoe bɛ, kɛkoe ya a fɛe lɔɔ mbɛ a fɔ i ye bɛ ya gbasa kɔiɛ lɔ, ai fɛe lɔɔ kɛ a suaŋ, kumu woloe nu bɛ, woloe nu kɛɛnu bɛɛ, ai na wa kɛɛ sanjáa lɔ, abɔ i sɛɛ wa kɛ bɛɛ sanjáa lɔ ai kɔnjɛ́ káí, a bɔɔ bɛɛ ai kɔnjɛ́ káí a ya foka a yaa lɔŋ, kɛ mu lɔɔ kpɔŋɛ bɛ, kɛndɛ́ feŋɛ nu kpɛɛ anu bee kikɛ jɛima, ai toa suaŋ suaŋ na wa ai to a lɔ sama i kpɛ anu ma, soo aa mɛ nu.